إي أقدر أسبح وأركب الدراجة، تعلمت السباحة شوي وأنا صغير يمكن كان عمري سبع سنوات، وما طولت كثير أما ركوب الدراجة تعلمته حوالي خمس سنوات وكان وقت ممتع كثير.